I stetoscòppi servan fondamentalmente à sentî comme batte o cheu, à partî da lì, no servan solo pe capî se o cheu o stà ben, ma anche atri òrgani, oua mi no l'é che segge esperta, però sò che gh'é de vixite che se fan coscì.